Ei tiiäq, kas siin om mõtõld, et Tsiberih om parajahe umbõ tal vai? Ku om talv, sis tulõ külh kõgõ lämmämb jopi ja <hesitation> paks müts ja labakindaq kimmähe ja. Ja umbõ karvadsõq ja lämmäq saapaq piät olõma, sis nakka-ai joht külm. Ja sis piät olõma viil alus- pikk alusmõsu, lämmi kah. Mitu kihti piät saama ülestikku pandaq.